Manahaky any fisà tena tian'olo atao zao manahaky any laboly io. Satria raha io mahafaky hamoromorotsy sady tian'olo ty mane sady tian'olo manenty azy.